Ethiopie zio zany pays africain ziio ein tenenindreo am'terme technique raha io berceau de l'humanité zany io zany hoe bôka tao zany poiran'ny zanak'olombelo jiaby, baiboly milaza izany fa tsy idirako lavitra, karakaraha zany, zay zany tena hoe mampiavaka Ethiopie io am'zao.